Buh, pos ogañu la custión dela ralidés está mu en boga. Porque es tan rala de vel comu la integridá. Los címerus que se la tienin de deprendel sonin los políticus i no tienin vergüença denguna. Se supon que miran polo púbricu i que pa essu cobran, peru col exempru qu'están a dal a final van a concedel que la genti se desmagini dela política i assina es que se despareci la democracia.